Oshxonani men juda tartibli usulda tashkil qilgan bo'lar edim. Bunda hamma narsa o'z joyida bo'lishi kerak. Va pishiradigan narsalar ham hammasi toza bo'lishi kerak. Oshxonani kunda bir yoki ikki marta tozalab turish juda ham muhim. Chunki biz u yerda yangi mahsulotlarni istemol qilamiz.